Pues ada'aña horre xe'ende'ena nda'ana te jaaxe'edena te ndaadoona ndii isodine atiuu jiaa tee ndaadoona ndii agua y jabón limpio ja in ja xeé te tniinna te naake'etena nda'ana te daake'ena la'a isodine a io gasa te jiaa chiina nda'ana te ka'adina heridana tiuku pero horre nde'ekuna yuku ñuu ni tniinna te daake'ena nda'ana tiuku.